हमरा तैका तैका नाचे अबैये त ओकर कारण हमे गाएके सिखम। आब गाएके काहे सिखम काहेसे जौन गाना रहैये न उ गाना सुनके मन मस्त होजाइये हमर जौन गाना जेतना सुनैसि हौ मन परेवाला हौ जेतना गायेक सब रहैये जैसे इंडियाके नेपालके चाही बाहराके होगेल। त गाना सब सुनैसि न त दोसरे दुनियामे चल जाइसी हमनीके आ सब जनाके मन परैये। आ गाना ऐसन चिज बाटे न उ आब केहु केतनो कौनो आदमी बाटे ओकर जीवनमे केतनो समस्या बाटे दुख बाटे उ गाना सुनैये न त उ दोसार दुनियामे चल जाइये उ अपन सब दुख जेतना हौ समस्या रहैये न संघर्ष रहैये न सब बिसर जाइये ओहिसे हमहू चाहम किहमहू गाना गाएके सिखम आ हमहू गाम त केकरो मन हल्का होइ। ओकरो दुख दर्द हटाम उ कारणसे हमे गाना सिखेके चाहम । आ अभियो हमे अभी तैका तैका गाना गाईतारी आ इ गाना आब एतना गाएके लागि त न होइ। हमरा इके लागि बहुत सालके लागि मिहीनेत करेके परि लगनसे त इ करम त हम निमनसे गाए सकम त इहे बात बाटे ।